Kur mendoj për të martën, më vjen në mendje vazhdimësia e javës. Është një ditë kur kam filluar tashmë të adaptohem, dhe mund të përballoj detyra dhe projekte me më shumë vendosmëri, duke qenë më i motivuar krahasuar me të hënën.